ब्राज़ील को स्वतंत्रता संग्राम अठारह सौ बाईस a शुरू भाव हतो। जब पेड्रो ने पुर्तगाल से स्वतंत्रता की घोषणा करी हती। ब्राज़ील ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति करी। और यह एक लैटिन अमेरिकी देश में एक मात्र ऐसो देश हतो जिमे स्वतंत्रता के बाद भी राज्यतंत्र को कायम रखो। हालांकि अठारह सौ नवासी में एक सैन्य क्रांति के बाद बरज़िल गणराज्य की स्थापना हुई गाई हती। स्वतंत्रता के बाद ब्राज़ील मां कई राजनीतिक बदलाव आ गाए। और बीसवीं सदी में यह देश आर्थिक उन्नति को प्रतीक बन गाओ। और सांस्कृतिक विविधता को भी प्रतीक बन गाओ।